<noise> Noy soobajo? To a yiɗi nyamdu bodɗum no vo'itinte banndu dikka a fudda nyamugo iri kaman butali be haako fullere, aah-a yaran biradam, fajjira be jemma, a nyaman lemo, a yaran lemo, a nyaman kankana, a nyaman abarba, a nyaman kusel, a nyaman liddi, a nyaman mase, a nyaman ku vo'itanta.